بصراحة ما مجغب انو اخبز كعك بحدي بس الي اعغفو بيض وطحين صفر يتخلون وينخلطون يرجع يلحقها شكر وحليب يمكن ويتخلى الخيط هذا ببطن قالب مال الكيك ويتخلى بل الفغن لحد ما يستوي وينفش ويحد يطلعو ويقسمو وياكلو.